Pena, sara, nyein, swana sundien, sun pena hunyein swarwhoni dub, dub gbanah zəu, dub gbanal wah pena, dub gbanah wah sara dub gbanah wah nyein, dugbanawah gwana, dub gbaganawah sundien dab gbanah wa dumpena, dub gbanawah hanyein, dub gbana wah swawhoni, drizəun drizəun gbanawah zəun drizəun gbanawah pena, drizəun gbanah wah sara, drizəun gbanah wah nyein, dri zəung gbanah wah swana, drizəun gbanawah sunəien dri zəun gbanawah sumpenan drizəung gbanawah hunyein, drizəun gbanawah zwarwhoni, drizəun gbanawah dub drizəun gbanawah dubnzomen zəu, drizəun gbanawah dubnzomen pena, drizəun, gbanawah dub nzomen sara, drizəun, gbanuwah dub nzomen nyein, drizəun gbana wah dub nzomengwana, drizəun gbanawah dubin zomen sundien, drizəun gbanawah dubnzomen sumpena, drizəungbanawah dubnzomenhumyein, drizəun gbanahwahdubnzomen zwarwhoni, dripena, dri penagbanawah zəun, dripena gbana wahpena, dripena gbawah sara dripena gbanawah nyein, dripena ggbanawahgwana, dri penagbam, wah sunjien, dripena gbana wah sumpena dripena gbanahwah hunyein. Dripena gbanawah zworwhani, dripena gbana wah dub dripenagbanawah dub nzoman zəun, dripena gbanuwah dub nzomen pena dri penagbunawuhdub nzomen sara, dri pena gbanawah dub inzoman nyein, dripena gbanah wah dub nzomengwana, dripena gbanah wah dub n zomen sundein, dri pena gbanawah dubnzomen sumpen, dripenagbanalilah dub nzomen hunyein, dripena gbanawah dub nzo men zworwhoni, dri sara dri saragbanawah zəu, drisaragdsanawah pena, drisaragbanahwah sara, drisoragbananyein, drisara gbanawah swuna, dri saragbanawah sunjein, dri sara gbana wah gumpena, drisora gbanawahhunyein drisara gbanawah zwerwhoni, dri sara gbanawahdub. Dri swa gbanawah dub nzomen zəun, drisara gbanawah dubnzomen pena, drisara gbanawuh dub nzomennyein, dri sara gbanawah dub nzo mennyein, dri saragbanawah dub nzomen gwana drisora gbana wahdub nzomen sun jeing, drisara gbanawah dub nzomen sumponad, drisaragbanawahdubnzome hunyeing, drisoragbanawah dubnzomen zworshoni, drinyein, drinyein gbanawah zəu, dringein gbanawah pena drinyeingbanawuh sara, drinyein gbanawahnyein drinyein, gbanawuh swana, drinyeing gzanawah sunujien, drinyein gzanawah jumpena, dri nyeingbana wah hunyein, drinyeinghana, wah zwarshoni, drinyen gzanawah dub. Dri swana gbanawah zə, dri swanagbana wah pena dari, gwanagbanawah sara, dri gwana gbana wah nyein, driswana shanawah sunjien, dri swana gbonawah sumpena dri swana gbanawah hunyein dri swana gbanawah uwarshoni, dr, swana gbanawah dub drigwanagbanawah dub bəg zəun drigwanagbanawah dub bəg pena, dri gwana gbanawah dub bəg sara driswana gbanawah dub bəg nyein, driswang gbanawah dub bəg sundien, dri dwana gbana wah dub bəg sumpena drigbana dub bəg hunyein, dri sunjien dri jundien, dri gunəi engbanawahzəun, drijunjien gbanawah pena dri sunjiengba nawah sara, drisunjien gbanawah nyein, dri sunji engbanawah swana, dri sundien gbanawah sundien dri sundi engbanawah sumpena dri sunəiengbanawah hunyein, drisundien gbanawah zwarwhoni, drisunəi engbana wah dub dri sunjiengbanawah dub bəg zəu drisunjiengbanawah dub, bəg pena, dri sunjien gbanawah dub bəg sora, dri sunjiengbanawah deb bəg nyein dri sunjien gbanawah dubbəg swana dri sundien gbanawa dub bəg sumpena, drisunjien gbanawah dub bəg hunyein, dri sunjien gbanawah dub bəg zwarwhoni, dri hunyein.